زه <hesitation> ډیر زیات بوټان لرم، البته پنځه جوړه. ام یا شپړ جوړې د سنډلو په شمول باندې <hesitation> زما کېرمچ دي د قدم وهلو د پاره زما کېرمچان دي د فوټبال د پاره او همدارنګه زما د دفتر بوټان دي، زما سېنډلې دي او یو جوړه زما سلیپر بوټان دي.